Nyikwo n ho ɓo ye ha ɓwa wo, n nyikwo gnyi ho ye haɓwa, o zakwoi nu gnage n ho ɓa ɓwa ɓyin kwoi, ma che nyikwo knwu, mii kwu wo mwi, she hopma halo oha zakwoi ɓa kwu wo kpeye, o ha zakwoi nu ye ɓalo ɓa ka wye, ba gyewo she hali wu, omii zakwoi n che, owo she wo kwu wu kawye n na hali wu, wa wu ho ge hali nyi, hali nyin ho ɓa gye, n ho ye ha ɓwa ɓyin kwoi, ha kwu wo ya hali shawye, n wo ya ɓon n bwugba nukwoi, wo zhni wo wo zhni wo ɓa nukwoi, nuwna toshi to wa yen, anya to ɓa yen, wo wu anya dna nwo pyiwa nwo ɓai, ta loge ɓata-ɓata ɓwa bwu bwugba fwu n najeyin, ɓa ta zhi, wo wo ɓa tnutnu ɓyi, kwo wa zhni wo ɓa tnutnu nu, wo ɓa kwu anya nu wu kpa. Ɓai gnya jenu kpa, to she ho gye wo nyignwu, ha twu kwo mwui owo-owo znazna, nwa ɓo zhni zhni, kafyi ho kpo lo ho che knwu, ha kwu ho zakwoi ma wu mii zakwoi ge zaye nwonyi ma, mii gye lo wo wu daidai, n mii ɓa chewo knwu, o wo ne nwa wu mii hali wa wumii ge mii shiwawye. N hali ye pyan ha gye ɓa lai, magye za lain, magye hali ye wulai, oza yi wonu mii to ɓwa won. N ha gye za gnyi, owo anya, ɓoda ngbei cha cha cha cha cha, ho to ɓo myin wo ɓon. N ha gye za gnyi woi chi woya wyegba, n-o ho ya daɓo n woi wa che to wa la wo n twukwo kwun o wodida da ɓo n woi to wa lo won twukwo kwun wo chiwo wyegba, to knyiwa ɓo. Nna pyi tnutnu nu to waye wa zhnin, wanwa zhni wa zhni n gbei snutwu, ha wyeka to zaye n wonu woto zhni nyikwo nu n ho ɓa ɓwa. Won n ha gye za yi pya bwu wasi, nyikwon ha gye wo n gnyi, oɓo n wo ya zhni, wa gna wo ge wo zhni ha gye woi zhni, ɓi wo ya gakhe-n wo ya zhna gahe ɓo woi wo zhni, she wo gnawo ga wo daɓo n ɓodai wu, ha gye woi da ɓo lonu, n waye wonu wo ta lanu, wo uyi woya ɓoda, o wo ya wo yan ge wo znazna wa mwu, ha gye woi znazna woi shi pita ɓo, n wa gna wo ge wo znazna lai, ga gye woi zna, oɓo wo zhni, agache ɓo woi zhni, shniwna nu, owo ya la gbaknwu owoi ɓwugyi wola, nwo ya ɓo lio dnanu, wo la nya woi-o woi ɓwugyi la, abwo zhna nu, nna gyi nyagyi fyi agyi a zhna nya ya, owo nyi wa laka wa zhna she woya gnawo, to nyikwoi kwo nu. Hoɓa gye wonu ha ɓwa wo, o wo nu zhni nyikwo manai nho ɓa ɓwa wo. Amma a za do ye oya n ɓa ta wna ɓa dida n ɓa ta wna ɓa ya ɓwan, ɓa ta uyi ɓa ya ɓo dan, o woya daɓo to wasi wo kpen, n wa n wa gbnmiya, wo dwu n kpai, n wo ya zna wo nyi, wayi wo, ha gye wo ɓe n gben-n gbei snutwu, n woɓa ka ɓe ɓe ma wa ɓe ngbei snu-totwu, nwo ta ɓo nu wa gna wo ya ge wo ta ɓon, wo ɓolo, zaho ma ha gye wa ɓwu yan kpai to nyi kwoi pya n wonu, ho ta ɓwa won. N ha taza nwoi hoi lawo, ɓei n kwo nu kwo ɓo ɓo ho n na zhni gyei dnan ho pyiwa, n tun chenuanyikwo ye pya nɓa nyi ɓa to zhni anyik wonu, nyi kwoza wo ɓa ga ho mwama, sanu ha lo wo pyiwa hoɓa gye wo shi, wo gwo ho unyi kwo wo, to nyikwoi kwonu, woɓo woɓo zhni ɓo fyeche dna n ho pyiwa. M halo ha gye wo sase shi gnyi wo zhni wo yaɓo, wo zhni ɓoho ɓoho yin knwun nwo yai, ho ɓa gye wo ma woya shi, ɓo n na gna woge wo zhni, ho shi wye ho gye woi zhni kwo, nnaza nu, hoɓa ghye she wo taza n hoi n bwugba myishi, kwo woya da ɓon woi wota gwo wo ya ɓoda n wuhon, kwo n wo dida nuna daɓo nwoi ha gye wo shi pi-i waiwo wa dida ɓo da. To nyi kwoi wo pya nwonu, wonu zhni nyikwon ho ɓa ɓwawo. N hoto kpe sheho ɓa ɓwa nyikwoi pyan, n hoto ɓwa nyikwo n wolo nu, omii zado, kwo ɓo la ho wo nkpen, kpe, hoye n twuge oya zamani aɓyi ye nyi laɓa nyi, hyi ɓwa nyi kwo gyegye nu ya shegyi, she ho gye za lo ha shegyi ge nyikwo, to ɓei pya kwonu n kwa ɓo hon nazhni ghye, ɓei pya kwonu nkwa dna hon kwa dna hoɓo n ho ɓa gye ho pyiwa n sase gnyi n bwugbai gbmanyi. N twukwo ntunchenu, nyi kwo pya n ho ɓa gye ha ɓwa, o wonu zhni nyikwo n wo wo woya ɓoda nwo didai n wa sese, nwo znazna yi owo, nu zhni nyikwon ho ɓa ɓwa, woi wo wa za kwoi ɓoda she ɓa wo wo ɓon wu, wo pmi woi zhni she oho dida ɓwugyi wonu n wa chi hoge, lo ho ɓwa nyi kwo n pyiwa yen wo nyi, zaye nwo nyi o wo ɓo la hoda. Tun chenu, ɦoto ɓoho-hota ɓwa wo n shna hnu hoi saɓo nshna hnu, ntwukwo twuge na o ha dida kwu wo bma ho gye, hoi kwu wo gye wye ho gye wo zhni zanu n ho ɓa ɓwa wo.